Ah legume ndreka azonao tehirizina elaela izy a raha ohatra ka hoe mbola sitanao lo izy na mbola sitanao simba be de ohatra hoe ataosinao hoe herinandro akeo a na tapabolana gambany de mbola azo tehirizina foagna legioma.